biness lila ajaa sun hinjiray, bines chachareko toko, guya bokeafa akan yeda, duum inamaar akan taa woat fa ufir kabdeet, akama lila ajaa, wominit lila ajay aktinigurra faa biness baa gugurdetee sun, akamaa shoji daay binesunen, biness baa komaey baa dii-diid gugurdaa fa, biness sunt akan ajaay.